ज्ञानू संशय इद महत्वपूर्ण भूमिका निभ्याच। संशय ज्ञानू गहरा व्यापक लंज, होदो निगानू विभिन्न पहलू और समझयामो मदद लान्च। संशयो भूमिका निज, <noise> इपाता ज्ञानू गहराई। इपा तो ज्ञानू गहराई हो दो ज्ञयानु गहराई विभिन्न पहलूऊ समज्यामों कोशिश लान्च। दो निगानू ज्ञान ऐ लि बोदी गहरा हाचिद। दो निपी ज्ञानू व्याख्या। संशयू ज्ञानू व्याख्याऊ विभिन्न व्याख्याऊ समज्यामों कोशिश लंज, निगानु अधिक स्पष्ट हाचिद। दो नीपि ज्ञान ऊ आलोचना, हुजु निमा ज्ञान विभिन्न आलोचनाओ स्माझ्यामो कोशिश लांच, निंगानु ज्ञान बोदी सटीक रंग विश्वासनिय हाचिद। दो निपि ज्ञयाऊ विकास, संशय निमा निगानू बोदी ज्ञयाऊ व्यापक हाचिद अध्यतन हाचिद। <noise>